Ko handi baɗi kammuɗo e lekki moƴƴi, miɗo waawi waɗa nde handi sey wrestliŋ walla boxi, ɗe ɓe naatnata horɗo e moƴƴere. Amma handi sey golof walla dart, ɓe njiɗata moƴƴere daada; ɓe woodani ngoodi kammuɗo, amma ɓe njiɗata lekki sa’i.